اللغات اللي أستطيع التكلم بها الله يسلمكم هي اني أقدر أتكلم عربي بلهجات مختلفة مثل اللهجة المصرية والسورية واللبنانية وأتكلم هندي وأتكلم أوردوا وأتكلم إنجليزي بلهجة أمريكية وبريطانية وشوية فرنسي ابتدائي لأني تعلمته في المدرسة وسلامتكم.